Fomba atao ikarakarana laoka azo avy andranomasina de vao azo igny izy de sasana sara de andrahoana diovina sara alana taigny alagna kirany zay izy vao andrahona de diovina sara de sasana sara fa le raha andraôgna ananjy de amzay maty sara mikrôba aminazy sisy mikrôba ndraha avy tany ndranomasina kô za tônga aminazy fa madio.